साल दो हजार बाईसऊ बारे सुचेनो समय, ग निम्नलिखित घटनाओंऊ रंग विकासोंऊ बारे सुचेतोक। यूक्रेन-रूस संघर्ष दो हजार बाईसऊ यूक्रेन रंग रूसऊ बीच संघर्ष शुरू हाचिंग, जिससे वैश्विक स्तर पंग राजनीतिक रंग आर्थिक तनाव बढेच। कोविड महामारीऊ बादऊ स्थिति दो हजार बाईसऊ कोविड महामारीऊ बादऊ स्थितिऊ सुधार हाचिग, जिससे दुनिया भरऊ आर्थिक रंग सामाजिक गतिविधियाँ दोबारा शुरू हाचिंग। तकनीकी प्रगति दो हजार बाईसऊ तकनीकीऊ क्षेत्र कई न्यूग विकास हाचिद, जिनमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन रंग क्वांटम कंप्यूटिंगऊ प्रगति शामिल हाचिद।